Fizarana samy hafa hita amin'ny kiraro dia misy ny faladihany ary ko ny tadiny kanefa kosa misy ireo karazana kiraro izay tsy mila tady fa tonga de mitsofoka fotsiny ny fampidirana azy dia amin'ny alalany famatorana azy fotsiny.